<hesitation> ya´a chi ja ka kasikiga ku este <hesitation> basquetbol kaka <hesitation> yuka ku jo kajiniga lado ya´a, o <hesitation> yukani kuma in, in deporte in ja kasiki.